A sa domanda de raccontare s’istoria de una pessone, chi at vividu unu momentu particulare, importante de s’istoria, mi enit a mente su raccontu de unu ‘ezzu chi, cando fit ajanu, fit istadu militare in s’ultima gherra. Racconto custa istoria comente siat istadu isse e totu a la raccontare. In Tattari, naraiat, <hesitation> accantonados in periferia in un'olivariu, propriu in una villa malandada. Su camerone ue fio 'eo cun una trintina de soldados fit <hesitation> cun su pamentu de impedradu. Sos castellos no fini zertu su Castello de Miramare de Trieste o Castel Gandolfo, fini de linna a pianu terrinu, e un'atteru subra a ue drommiamus in duos in d’onzi pianu. Su cabidale de taula <hesitation> de sos saccones, aimus solu sa forra chena mancu sa paza. Drommiamus a costas a su tauladu taulalzu fattu de taulas, attesu una de s'attera circa chimbe centimetros e propriu cussas fin sas chi nos pelcossaian sas costas, <hesitation> s'ischina e totu.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 In totu podiat pienare s'istogomo a unu terzu. Su pane, pro lu fruttare, non lu <hesitation> podiamus mandigare a mossos pienos, e lu chei sos sorighes. Fimus propriu in su goffu de sa carestia, militares e ziviles, e no s'agattaiat pius nudda, né alimentu, nè vestiariu, né carzamenta e de 'onzi cosa. <noise> Sos ziviles fin in s'afficcu de <hesitation> tesseras annuarias chi cun cussas si podiat aere unu pagu 'e pasta, unu pagu 'e te, tuccaru e caffè e carchi attera cosa. Su pane fit razzionadu. Solu sa zente de campagna s'arrangiaiat, pius specialmente sos pastores. Si fit istadu de raccontare totu su chi suzzediat, e a l'iscriere no fit bastadu unu volume mannu. Ma una cosa la cherzo narrere. Dae Calanzanos e Olbia 'enian sa zente a caddu, o in bicicletta, a sas pinnettas e faghian sa fila pro aere un bicculu de casu friscu o un'appena de brozzu, chi sos pastores bi lis poltaian pro los cuntentare totu. Zertos si una lametta pro si <hesitation> unu <hesitation> gighere <hesitation> gighere unu pagu 'e <hesitation> pro si faghere sas cattittas si aian farina. Cussa est sa conseguenza de sas gherras. Como torro a Tatthari, e ando a su die de Nadale. Besseit sa 'oghe chi b'aimus ranciu ispeciale, e zertos che ponzeit sas gavettas in fila dae su manzanu. Su famine chi non. <hesitation> Cando iscriio a domo lis naraio chi istaio 'ene de salude ma aio unu pagu de appititu, pro no los ponere in pensamenta. Pius ancora nendelis chi fia veramente famidu e no fit appititu, fit famine 'eru, e no famine finas a chi est diversu meda, comente narat su diciu. Pro torrare a su die de Nadale <noise> passemus a leare su primmu e nos dein forsis vinti maccarrones tagliados, unu terzu 'e trudda, s'isperanzia fit in su segundu ma fimus istados avvertidos <hesitation> aunire a tres a tres. Ite ded'essere pensaimus. Eo, Gavinu Monti de Iddanoa Monteleone e Salvadore Sini De Benetutti fimus che frades, e istaimus sempre umpare, e andaimus sempre de accordu. Cun Gavinu drommiamus umpare, e Salvadore appena passadu su corridoiu in s'attera fila de sos castellos appena carchi metro e mesu dai nois. Su segundu in una conchedda de anzone in tres. Passeit Gavinu addainanti e bi la dein, poi Salvadore pareit sa gavetta cretende chi sa conchedda fit una peromine, ma su coghineri li neit chi <hesitation> lis aian dadu vinti e <hesitation> fimus settanta. Pascenscia, neit su coghineri a Salvadore, sa pascenscia non si mandigat, e cabulemus accantonamentu cun <hesitation> totu cuddos bene de Deu in manos. Pro istare unidos in cudda die nodida, Salvadore si seeit in su corcadorzu nostru, e mandighemus cussos tantos rigattones chi no fin mancu de cussos mannos. Finidu cussu primmu Salvadore chi in sa 'idda sua li naraian Barore neit, como comente la partimus in tres custa cosa. Eo appesi sa felice idea <hesitation> giogare a sa murra. Si unu <hesitation> partiat ch'istaiat fora de tanta abbundanzia in sas concheddas, in meda, bi mancaian sos chelveddos. Su chi perdesi istesi 'eo. <noise> Andesi e mi in su logu de Barore, su cale mi neit, Lillinu, apporrimi sa leppa. Eo ischio inue fit, in sa busciacca 'e su zainu, una resorza pattadesa pius manna che minore. <noise> Rasigheit totu su chi poteit, chi sos ossos restein luzzigos che cristallu. Ponzeit totu in unu gavettino chi fit su coveccu de sa gavetta. Ajò, passa a sa banca Lillinu, tra totu forsis b'aiat chimbanta o sessanta grammos de cosa. Gavinu ‘idende cudda miseria neit, si fio istadu in domo <hesitation> mandigadu su mesu de un'anzone mannu. Fit fizu de pastores e Barore, eo una perra de crabittu mancu 'ida l'aia, e tue Lillinu. Eo mi mandigo s'atteru lados de s'anzone, chi est restadu a Gavinu, ei sa perra de su crabittu chi est avanzada a Salvadore, fattende finta chi <hesitation> isterridu subra sa coberta chi faghiat de tiaza. Chie a ultimu istat o perdet o acquistat. Tando Abbaidemus custa miseria chi fit pronta pro la mandigare, <hesitation> cummovemus a su puntu chi eo pro primmu mi frobbesi tantas lagrimas, e issos no las potein trattennere su matessi. Istemus unu momentu a sa muda, pensende a domos nostras cun sos matessi pensamentos, e a su chi aimus potidu mandigare chi forsis su <hesitation> giau fissu de s'alimentu superaiat sos affettos. Ajò, neit Barore, lassamus sa tristura. Aiat fattu <hesitation> bicculeddos minudos, chi los podiat trajinare una frommija, finzas chi appena si poian agganzare cun sos poddighes. Nos fit restadu <hesitation> cun aizzu de su pane lassadu pro su sera. Eo lis nesi, mandigadelu 'ois tantu no c'at nudda pro nisciunu. Gavinu neit, Lillinu, no fattas finta chi ses <hesitation> meda. Oe est festa e cumprimus a mandigare tot'umpare. Mi che fia istejende pro no assistere a su cominzu e a sa cumpridura de cussu nudda. In su gavettino bi resteit una puntighedda de limba, in ultimu lassendela unu a s'atteru. Sigomente bi burulaimus puru e pro no pianghere chircaimus de leare su famine in contropiede. Nesi eo, no amus bogadu mancu pannuzzos <laughs> e Barore, mezus gasi, si no <hesitation> lu aia accurziadu a bucca mind’aia mandigadu su mesu. pro no pianghere. Barore fit poeta dai minore e aiat cantadu in palcu. De presenzia pariat pius anzianu de nois, e faeddaiat comente una pessone manna, e medas frases e paraulas las rimaiat. Tando mi neit, como Lillinu anda e isciucca su gavettino dadu chi <hesitation> tue ses in s'oru de su corridoiu. Già ando, e leesi puru sa borraccia e andesi a su rubinetto, attesu una trentina de metros, dae s'intrada 'e sa camerata <hesitation> de su cale, nos serviamus totu pro nos isciuccare s'isterzu e manos e cara. In su gavettinu 'idio cuddu pezzittu de sa punta 'e sa limba, ma no lu leesi. Lu frundesi in terra, e subitu tantos perfurarzos imbizzados 'onzi die, s'azzuffein e posca unu fueit in punta de un'alvure ei sos atteros totu in fattu. Pulesi su gavettino chi fit su meu e pienesi sa borraccia de abba frisca. <hesitation> arrividu a <hesitation> fin lis fattesi <hesitation> parare sos gavettinos pro buffare s'abba Sighende a narrere chi cun totu cuss'alimentu dian'essere istados sedidos. Istein a sa burula e lis nesi, como faghimus unu brindisi. Arzemus sos gavettinos e attappendelos a pare, los fattemus sonare. Su primmu isteit Barore chi neit, salude e trigu, e Gavinu salude e petta. E tue Lillinu ite auguras. <hesitation> auguro salude e coraggiu a supportare custa situazione. Binde cheret meda rispondein. E torremus a istare unu pagu. Ma poi Salvadore, como bos <hesitation> fatto una proposta: dadu chi no l'amus fattu custu manzanu, como nos istringhimus sa manu, e nos auguramus Bonu Nadale. E gasi fattemus.